Ina puccu baaba ndakiire nde njiida fuu ley ladde woni, kañun duu noone gooto jogii ɓaleeji; ɓalewol e danewol. Puccu nee ana jogii noneeji ndi fuf kañum ley ngeendi heewi taweede fay so ana tawee ley ladde duu. A tawan heewaa. <hesitation> Kaa jonnon pucci piisaaɗi ana woodi.